عشان اكتب رسالة شكر لطيفة اولا انتجاء افضل العبارات والجمل والكلمات كمان اني اوضح اثر الموجف اللي سواه وابغاه اشكره عشانه كمان انه يعني اوصف هذا الشخص بافضل العبارات وافضل الكلمات اللي سواها او اللي قدمها عشان كدا اضطر اني اني اشكره وابغى اقدم له هذي رسالة الشكر.